Yo ñayivi ja ka joó ka ntaatú ini nu ku ni ka nikajani ini vina te inka kivi te ni ka ntasáma kantasáma ma kó kaó ñayivi ja ja suan ka joó yuan ku vina ni kao te inka kivi a ntakaini ja ni ntá ja ni saa ko chi ka jó nayú.